اوكي نلبسو ونسحب الشرايط هيدي هيدي حتى لا تتاذى المكان مال شريط ونسحبو وبعدين نجيب اليمين واليساغ نمسكم نلفم وحدي عل الخ ونطلع وحدي من بطن الخ بعدين وبعدين باصيبعنا نعمل مثل العقدي مال وغداي اي و نعقد نعقد نفس العقدي ونسحبا